. Óliandema, hanunu źiduoyom, źiduyo źitieḃetieṗ niġuŝaan. Buŝambo bíḃi, exaḃõem. Toneḃale? Nótis. Dexãḃõ etiekabuma, nétiekairen, netieṗ oduo, netieṗ katasa, netieṗ óɭuom. Buḃulo bíḃi ṗobo, moini rúmunda monuġulemeloos voemburomi kiaġe. Buõ, búloḃom, ilerexaḃõi, búloḃom. Búloḃobiḃi, buõ kóġie nibutieŋ bukavieno borevieno. Boġuñaini omanara buḃutiẽbokaroo, mañainialemeġẽ, náhuyendo buõ, náhuyendo éliḃo efenźeŋ, náhuyendo kásuoro, náhuyendo ézoku. Ézoku, dóo neini exaḃõ . Kóġuġie koo káireni. Íi kunoi móġulinimongen eduo. Máñali niźiduo oḃaan naḃayuġanakalana wala koreyaḃan, ná- náɭiine, nambenafimen buɭoŋ źiźiduo źíi, nana fózuḃo náĵeen, nafimen. Móñoimiehe íñamene, naźanafimu. Nana íŝiale nasuomiamenaġol osilaniŝa, nádiḃu mma nadiśen naxunanakiġanenafimen. Moiniŝaru, náĵeen, náxahenige balanaġahe nibibuõ. Bibuõ kóġie koo óinum, óinum osohom, kahielo kaġẽ osohom. Múŝie múlu múlu muḃay atuale nadinale moo kónuġuġomi niġuloos: móetonamooġo. Ñásoo kunoi moġuraśu nii etaasa, níɭuu mma níġuɭuom náxunambenayomo nii káiren kóġuġomi ṗobuġo etiambuġo éndoem doelusemi buḃulo bíḃi.